आंखन के मुलक रंग होत हैंगे। आंखन की जो पुतरियां होत हैंगी। उनके अलग अलग रंग होत हैंगे जेम्हे से हमनें करिया। भूरे, कटहई, नीली, हरी रंग की आंखें बारें आदमी देखे हैंगे। आंखन की मुलक सारी रंग होत हैंगे। जोकि वंशागत होत हैंगे। लोगन का यह आंखन के रंग उनके पूर्वजन से मिलत हैंगे। जे हिसाब से आंखन के बीलाट सारे रंग होत हैंगे।